Toh haŋkaŋ ci day ɲgawo banki hinfaano, haŋkaŋ se i na te kaci, don sabida ifo nooru gisi yaŋ do. Haawu-daabay maga se no i na te kuma i ma boryaŋ daŋ kaŋ ga batu, ifo se bor cindo da manci yaadin i nooru i si hin ka gisi fu doŋ a sinda matekaŋ i ga te i nooro ma gisi fu doŋ barfo ma si koy ka ham amma ni di. Amma ni di noodin doole no nooro go aadanante, kala da ni tun kay ni ma koy da ni koy, haŋkaŋ ni ga ba kulu noodin no ni ga ka. Haŋkaŋ ni ga ba kuma ba ɲga mo kala da ni daŋ kambe da barfo no ni ga ba ma no da barfo se no ni ga no kala da ni daŋ kambe i na ni'no ni tira, ni ma koy ka ta, ni ma koy i ma cii ni se marje kaŋ no ni ga ba kulu noodin no ni ga koy ka'ka. Amma da ni ne bor cindi i ne i man wadin te no kaŋ ga nooru gisi ni di bor cindi i nooru si gisi windi ra gaskiya. Zama doole no wadin kaŋ i te ni di a te i se hinfaani nda haawu-daabay marje kulu kaŋ go ni se barfo si bay ni di a go ni se ni hari kala nin hinne no gabay marje kaŋ go ni se ni hari ra, kuma i na te naŋkaŋ ni ga koy ka'ka marje kulu kaŋ ni ga baa, boryaŋ ga di nin kuma haikulu woodin wo a si zay, i ga di nin haikulu kaŋ ni ga te, i ganda ɲgay haŋkaŋ i ga awnawa ka di nin.